Raha varavarankely fitaratra aloha no diovina dia maka ranon-tsavony sy éponge avy eo f- diovina amin'iny ilay varavarankely de kobanina tsara ary rehefa voakobana de kosehina amin'ny taratasy na gazety mba ho maina tsara.